الغرض من المصفي ، بنستخدما بنصفي بيها الشاي ، بنصفي بيها القهوة ، بنصفي بيها العصير <hesitation> بتستخدم مرات كمان مثلاً الشوربة بنصفيا بيها <hesitation> بنصفي بيها العجين العجين المر البنعمل بيهو العصيدة ، عندها استخدامات كتيرة عموماً يعني